Re fáá’ra jö xen <hesitation> xena e e <hesitation> e ta é kie náá’ köö my féé’ xa kieera ro’ jö güiina my ïí la ku jná sún jmyy güiina de ‘jña a ñó óora ‘nɇɇ’ ma re ti, mare ti e ngýn ka dsá ná ta jiä’ dse bɇna xa jmýy e güiina óora ‘ny ‘nɇɇ’ kie’ jö güiina kö tú, ‘ny óora, jia’náá’ la’ re fáá’ra ki jiá’ re lí fó’ re güiina dxó, jia’ re lí fó’ re tɇɇna dsín dxó xiro e re güiina lá’, lii ba lɇ kiáá ‘ñáá ma li jnéna a la ka huý lɇ kiáá e ma re güiina my ÿy, ja yy kúu’ dxín ja ýy e ‘ñá’ lɇ kiaa ro’ jali re güina i jö jö i fa’ dsa jmá oo jö’, ‘ná’ re güiina jña’ óora fá’la’ ba re lɇ e re güii jan dsa e lña jóó’ re tɇɇ dsí fá’.